Raha vao mieritreritra ny loko mena aho dia ny zavatra tonga ao an-tsaiko voalohany aloha an, dia ny ra. Avy eo an, ny masina. Ny zavatra masina. Ho an'ny gasy ny loko mena lokon'ny mpanjaka. Loko ambony ho an'ny olona ambony izany, tsy- tsy ny olon-drehetra no afaka misalotra ny loko mena teo amin'ny malagasy.